طبعا بختار اني اتحكم في الطقس والسبب انه اكيد الحياة في في اجواء مرة حلوة طول السنة. هذا يخليك مرتاح نفسيا طول السنة. ا نك تعيش مثلا مثلا انا أحب المطر ممكن اخلي الجو انه كل سنة بيكون في امطار واشجار وخضرة شلالات يعني اني اتحكم بالطقس حاجة يعني مريحة نفسيا عشان كذا بختار اني اتحكم بالطقس.